Toetrandra bôka Ezipta ndraiky kà zen̈y manana tamp- manana hafan̈ana izy kaiana hoe le Kaira. Misy tamperatiora aba- manodidina ny roapolo dimy amby degre eo zen̈y izy. A aviô kà mandritry ny a taona zen̈y izy mafana avy eo maiky oe.